Enjamás ya qu'essistin parecelis ondi no ai enganchi, ai esperança pala maginación i las visionis del mundu deferentis. Puertas destintas a la ralidá.